श्रीलंका! दक्षिण आशियांत आषिल्लो देशा श्रीलंकेतां ताचो लंबा इतिहास। बौध्द दायज आनी बहुसंस्कृतिक प्रभाव हांचें प्रतिबिंबित करपें गिरेंस्ता। आनी तारेकावार तारेंचो संस्कृताय आस। श्रीलंकेंच्या संस्कृतायेंचें कन्या मनोरंजक अंगम हांगां दिल्यातां। परंपरा बौध्द परंपरा श्रीलंकेंतां बौध्द दायज घटा आस। वर्षाभर वेसाक (बौध्दाचो वडादीस) आनी पोसोन (श्रीलंकेंतां बौध्द धर्माची वळखा)। अशी जायतें सण-शूवळे जातात। हिंदू आनी मुसलमान परंपरा श्रीलंका हो एका बहुसंस्कृतिक समाज आसून तातुंता। हिंदू आनी मुसलमान लोकसंख्या म्हत्वाची आसून दरेंकळ्यांची खासेली परंपरा आनी चालीरीती आसतात। परंपरिक कपाडे श्रीलंकेंचे लोक आपल्यां परंपरिक कपड्याचो व्ळादा अभिमान बाळगतात। तातुंता ओसरीया (परंपरिक साडी) आनी राष्ट्रिय भेस (लंबा बन्येचो शर्ट आनी पेंट आषिल्लो परंपरिक पोशाखा)। हांचो अस्पव जातो।